मेक्सिको को इतिहास प्राचीन उमायान सभ्यताओं से भरौ भायो है। लकिन सोलहवीं शताब्दी मा स्पैनी उपनिवेश करण ये पूरी तरह से बदल गाओ। हर्नोन कॉर्तेश दुआरा अजतेय साम्राज्य को पंद्रह सौ उन्नेस में पराजित करौ गाओ। और एके बाद मैक्सिको स्पैन को उपनिवेश बन गाओ। मैक्सिको की स्वतंत्रता संग्राम अट्ठारह सौ दस में शुरु भयी। जब भिगुवेल हिदालगो निग्राल्डो से स्वतंत्रता को आह्वान करौ। ई संघर्ष अट्ठारह सौ इक्कीस स्पैन ते स्वतंत्रता की प्राप्ति पर समाप्त हुई गाओ। एके बाद मैक्सिको ने कई आंतरिक संघर्षन और राजनैतिक अस्थिरिता को सामना करौ। बीसवीं शताब्दी मा मैक्सिको ने मैक्सिकन क्रांति जो उन्नेस सौ दस से उन्नेस सौ बीस के दौरान भूमि सुधार और श्रमिक अधिकारन के लाए संघर्ष करयो। ई क्रांति देश के सामाजिक और राजनैतिक ढांचा को पुनः परिभाषित के लाए हती। आज मैक्सिको संविधानिक लोकतंत्र है। जो की आज भी अपने ऐतिहासिक संघर्षन के परिणाम स्वरूप बढ़त भयी राजनैतिक स्थिरिता और विकास को सामना कर राओ हेगो।